leddi Singapore ni leddi un de ɗo woni ha nder Europe, a ɓe ɗo nyamdu hesitation, United States of America, ko United Kingdom nyamata ɓe ɓuri yiɗugo kolba nyamdu go'raji, irin bana nyamdu himɓe jotta ɗo, je ɓe watta be flour, be liɗɗi, be kusel bana burger, bana sandwich ɗo ba pizza ɓeɗo nyama kujeji mai sosai, ɓe ɗo mari malori ma sosai, ɓeɗo nyama bo ɓe ɗo yara giya bo sosai ha pelle mai.